Catsats ñuta preparar cilan ñuran ñuran ñupats ajguey najta aldom ombas mata preparar comid aran najñe comid porque ayac meawan mi requisito payac payac mi mi awaw aguey ata pintar y mi mi pijt y mi cebolla y payac acaso miengauj oparmashish y aru mi kiñek meawan gue pata preparar anop puesh alnop almeajt mata preparar gun comid meawan nashsi at maw porque tiel anop gun meaj maran clas comida y gumi paran najñe porque gumi pangal ñipelan porque gumaran najñe ñipelan anok viaj apangal gumajñe mi comid gumi pangal anok viaj leaw guey pangal lam mi panut nataj ague anok timiran comid najñe nasish jo malay mas mum at mum atie comid y sigue papey ñumungal comid nashish ñupats ñupats shilan porque meawan mi requisito payac o parmet mijaw malay kej pulat najñe jan.